देखो सा हुक्म अगर मानव प्रजाती रे रेवा हारु पृथ्वी पर जगह ही नीं हीवे तो दुसरे ग्रह पर जावणो चाहिये। अगर जगह कम होई ज्णा मानव आपस में लड़ने मार जाएं आनी रेवा वास्ते जगह ना हीवे आनी मानव नैतिक अनैतिक सौव्हवा चावे। सब मनका ने प्रेम हवा रेवनो चाहिये।